<hesitation> <noise> anwe, nu ani ayet <hesitation> uyang swwa na n cat nʒuk n pfwong ansham kpa swwa na u nhwa nkyang an shyi ba nu anaai ahwe nzule, anhdu, nywat, ahwu ngbram, ahwu <hesitation> tswa bapyyi shinkafa hat anyyi ntson to ayung u nu ayet anyyi nʒuk u, zuk ji ba na za nai ba na krok ʒufji ta nkrok uje nʒam, nhyvan akutat n, aron ku ba te nkrok bya, a bvw taki nbvon a buga nbron nu a nnai an krok a, ku ba nai taki uya na ga tyyi <hesitation> zuk ji u rau ahwa, to ku zurai won hywan anunai angbam nhgran amunai u su tat hywan akombuyring nu ami ba na nwwa suraad ʒulz ji, a nu, a naka bvwon, ayya na ana bvwon, duryya tuyaan ʒa nshyi gungong, duryya tuyaan za ji u naai ba, ku za ji a. <hesitation> rau ba swaan zuk aya zule ji na bu yyok, a ryyi ku ba brap ahwu nu na twong awwan u amba, dwuyya ti za ji zu nnaai-u naal ni aryyi kubrap ahyuh la ba swaan zurji Ngbam hywan anuai u u tat katsutsrang nhywan surak ka ba swraan ʒuk aya ba nu əa shya awwon ku ba bra, ku bel bu ba bu ku tyak ʒuk ji tyyi ba na ʒa shrwap ba nu snlhap ʒuk ji wuon bayanet a ra shmap a kyang ba <hesitation> ko ba shrwap zur aya, kanom ʒule ji ʒun tyyi n ba nu kpam an ʒʒop basusyak, ku ba ʒʒop basnsyak ba, ivon an ʒʒop a <hesitation> a ʒʒop amyan nʒuk, won amyan nʒuka batsa atsatsak nʒuk u a yet atsuntswrang uni mu ba na nyya ʒura ji, aku yei, aʒʒop ashinda. To ku ba nu brap ahywu nʒuk ayya zuk ji ba nu krwap ʒuk ji ku ba krwap ʒuwon a kreng, a nat a u brap, a brap a ryyi b sswa <hesitation> karam kayaan brak, bakrwap buzuk ji an yya tsanhwui ji won aba bu a, <hesitation> shikafa, nji a mi ban yya banwai ba, a ryyi, a na wrak atsatsale a, kabham ahywu, ahywu ayyu a byyi kpung tun an dwan banyeta bagungang <hesitation> ba drok a hwoi u hwok ʒuk ji an braf a̱nurung ba drok a <hesitation> A ku krwap won a kwang won an bvwon kahuwai, ba drok, ban bu ahywu nu ba nu ntswa ni ba drok antswa hwuu anyyi nu ba drok a san babyang an an tyyi mi, a ryyi zule yemi. Awor gbram ubvu man shyi myyiji mani ba na nau an hywan <hesitation> hywan akutat a awon a <hesitation> si bro bu ʒa gghai a swaan to aryyi ku ba cak gbram aya gbram aya bvu man byyi kpungtum bagungang banyet ba a byyi nhyuu na ban yei nhyuu sugar kapffun ni nba mi adura, ba swa ba ya nkyang a byii cet di ba, ba ya gbram aye, ba ʒa bvwan a swa, am wan an wrang du̱tuk da nu, awon mywat nshyi ba drok a brap ahywu nywat, nywat ba nwwa ʒa tsuup a ʒaan ʒwa ji ku bvwon ba drok a nwwa tsuup a, ʒaan gwaji ku bvwon ba drok a nwwa tsuup mywat an hywan mai bayaan a na tsuup nywat an hywan mai bayaan a na tsuup angbam hywan mai bayaan hywan npffon na hat su tat hywan akutat batsuup nywataya. To mywat aya ban wrang dutuk dan ji ku ba ʒa tsu tsuup aya, ku zu bu tyyi ba na truwok a ban mi kayyi won a tsaf, won na, ku ba nu nbrap ahywa se ba krwap

To o ryyi kpungtun, nkyang swwa aya u brang banyet ba, na yin brang banyet ba not amʒam ku bayet a naat u kuyak <hesitation> ba hywa ku ba wan dutyle a̱ma ba kwmi ndwan a, amma ku ahywu a mi ba m ku swwa konʒan karani, na ni ni kuba brap kaba brap a, ko ban brap ammang ko ba brap kaliwi, ko ban brap ahywu ntsanbuwu nu awon a <hesitation> ko ban kyyi by bram ji an brap ahywa nu, awaon tson ji ma a bro man ʒa nyya hywu a brap ami, guleji ban ntswa hywan na ayinina cat a sang bbayong an surwa, to a ryyi nkyang aya, nkyang yak a yin brang a byyi kpung tun t bagungang rat a byyi cet ba, baye ba a woi raai nkyang yak a ba ahywu kyang ayywa ba brang a brang bagungang to nzuk n na pfong ansham n n ko amʒan. Nu n sook <hesitation> muyyi gbram u a shim n kyya bu ssha am brwan ahywu <noise> kyang a ba brak am yu amrangu ban yei yom brown u kapffun ni, a brang banyet ba a byyi nhyuu u – suga na ni, so brang nok n dwan m bayuyyu na a ryyi kpung tun nkyang swwa aya yemi kapffun, onyyi mu ma ni zu byyi, nnyai ka, nyai bagbang kujju ka ʒu na yya har kapffun, ʒu ru na yya. Nʒuk ma ngbam n na ku brap ahywu nʒuk a n na ku brap ə nun yya bamwai ba du shinkafa ji sarai a brang ayin, banyet ba a ku cat bagungang. To nkyang nzuk ncat nfi, n gwai cat a an kyang yak bashe kkwot sww na kapffun ni u nayemi